ایرانی کھیٚنٕکۍ بٔڑۍ اہم حصہٕ یم عام طور پرٛیٚتھ کھیٚنس سۭتۍ کھیٚنہٕ چھ یوان تمن منٛز چھ توٚمُل، مختلف جڑی بوٹیہٕ، پنیر، مختلف قسمن ہٕنٛز ہموار روٹی، تہٕ کیٚنٛہہ قٕسمُک ماز عام طور پٲٹھۍ مرغی ہُنٛد بیف، لیمب یا گاڈٕ, شٲمل۔ توٚملَس پٮ۪ٹھ سٹوٗ چھُ وُنیُک تام ساروِی کھۄتہٕ زِیٛادٕ مشہوٗر ڈِش، تہٕ یِمَن ہُنٛد ٲییٖن چھُ علاقہٕ لحاظہٕ مُختٔلِ